Isifuri, imoja, imbili, itatu, iine, itano, isita, isaba, inane, itisa, ikumi, ikumii namoja, ikumi nambili, ikumi natatu, ikumi nanne, ikumi na tano, ikumi nasita, ikumi nasaba, ikumi nanane, ikumi natisa, eishirini, <noise> eishina moja, eishina mbili, eishina tatu, eishina nne, eishina tano, eishina sita, eishina saba, eishina nane, eishina tisa, iselasini, iselasina moja, iselasina mbili, iselasina tatu, iselasina nne, iselasina tano, iselasina sita, isalisina sita, isalasina saba, isalasina nane, isalasina tisa, iarubaini, iarubaina moja, iarubaina mbili, iarubaina tatu, iarobaina inne, iarobena tano, iarobena sita, iarobaina saba, airobaina nane, iarobena tisa, ihamsini. <noise>